<hesitation> amang'ondo sikanyala khukula obuyanzi tawe khandi kanyala, ao khuri nende chinjira chibiri chaukhane <hesitation> norenga nori na mang'ondo sonyala khacha mwiluka wakula buyanzi tawe, lakini nori na amang'ondo onyala khukula obuyanzi khurumoshira muvindu byaukhane <hesitation> ne- nenga kama nori na amang'ondo onyala khurenga muluyaa lulwo mbu amang'ondo kano nindi nako na abhasienje bhabula enyala okhola endye, so nyala khuukula mang'ondo kano ninja ningaakhoo mwana wewu school fees ninja muskuli ni mulipirakho, muskuli yanakho mwalimu amapesa. Nonyola mbu ni- ndakhawana endyo owendipire amang'ondo kano khusukuli alandangasia bhulai. Ne- lenda- nyola bhaambolanga mbu nani yalipirekho omwana amang'ondo muskuli enjo- khuurira bhulai mumwoyo. So ao khandi mang'ondo kakulanga obuyanzi. Onyola shya habiri mbu labda wirulanga emianda ne- emibi, nesye ndio na mang'ondo, ndamanyikha mu- area ndio na amang'ondo. <noise> ebyo byangu, esye mbukula mang'ondo kanje ninanga mundu wo- khukasia omwanda ni bakasia omwanda mulaayi kubira. Bandu nibatukha basenakho ni babola <hesitation> omanyire omwanda kuno nani niyo- wakasia, <noise> nonyola nibabola bario undikhale ndiurira sa, mafura kasalulukha mumwoyo, ni manya ao mang'ondo kanje kachirire ninyola obuyanzi. Onyola shindu shindi <hesitation> <noise> ka nga khuri mwesi kwa shikuku, disemba, wikomba labda msimu kwa okhuria chichapati, khutekha maandasi, khukula michele, ocha okula byakhuria orera- o, okula magunia ka byakhuria, okula shina mafura wicha nabyo nolinga bhamama bhafiwa bhauma bhasacha, abandu balanyaririwa mu- muluya lulwo ata murianga riryo. Ni- obhukula byakhuria bino obhayesia nibharia bhosi ba- baurira bhulai bhakhupa chinyami bhaurira bhulai. Nonyola mbu amang'ondo nori nako nori muchesi, kanyala khukula obuyanzi khandi mang'ondo kachana kano nori nako kanyala khuchira wakosa khukula obuyanzi khulokhuba onyala khuba nako khandi noba omufuru zaidi. Lano kata mundu nakhuborera rikhuwa nobola lano uno yamboreranga shina, hari na amang'ondo, lano khandi kaweresia murwe mwomu. Onyola kata muluya abandu bakhurecha sana, bandu bakhurecha bhabola oyo ari na amang'ondo niyekholanga bhulano kata amang'ondo kene kamukhonyanya nashi? Kata omwana wo- omusiani wabhu bhakonanga injala, kata omwana omukhana wabhwe sasomanga ta, kata omukhana wabhu oyu yalwala sibamu- yiranga musivitali ta, ni- yekholanga mbu ari na amang'ondo. Omanyire nibatukha balomaloma bhario nikakhuurira kalahusinyisia. So khandi onyola mbu amang'ondo ao sika <noise> sikalakhukhonya okhuba nende obuyanzi ta. Lakini nori mundu wo- khumanya sa mbu amang'ondo kano ndio nako bhashienje bhaula, ni wakhurirakho muchitaabu, kata niwanyola niwaresherwa nende papa uo, so kenya omanye nga amang'ondo ako karera obuyanzi mululuya lulwo, mufamilia yenyu. Khulokhuba kata nobha na amang'ondo ni <hesitation> ngo okhusinjanga bhana bhano sibalola- ngakho no- waanakho, no- weresiakho omenyere khumukuru kwao ta, sibalola- ngakho nokhola ebindu tawe! Amang'ondo kano warasha mu- muri- muribhishiro, mubangi, lano kakhulanga sa ni kameta okhuba manji nosokhonya mundu ta! Bhana befu kata bhana bhao nibanatukha bakhule, kata noshiri- o mulamu noshafwa, abandu balaboreranga bhana bhao, ewe papa woo nomba mama woo yari na amang'ondo lakini siyakhonyanga mundu ta! Syio lano obhona kareranga makhuwa noba nako amanji. Syio lano ewe mwene okhupe isabu nobola wikhala sa- asi nori mundu wo- khulonda indakano norenga indakano ibolanga mbu nendi nashyio mpaka owashenje ariekho. Lano washenje niwakharia- kho na- achenda erwanyi eyi naya- rirakho abhasie <hesitation> bhayee nani yamberekho ndaria, nani yamberekho ndaria. Omanye lano ni kakhuurira, khandi wesi mpaka osangale- kho oba yuwikhare. Obhola okay khane mapesa kanje kakholanga emirimo, kakulanga khane obuyanzi. Lakini lano notonga sa wikhare <hesitation> nge eshi- shichikhi obolanga mbwe ese ndio na amang'ondo shiumao shiumborera <hesitation> bhana befu olanyola ao bhulamu bwao bhuba bhutinyu. <noise> olabhana amang'ondo khandi onyola hufwa nende minyakhano minji khulokhubera ori nende amang'ondo. No- nyashinja basio khumikunda, onyashinja basio no- baira muchi- korti, onyashinja basio no- badiriria baskari. Orumishiranga amang'ondo ko khunyanyasa basio, mwanefu ao mpaka esabu eba inakhaya. Nori muchesi nori na amang'ondo, kanyala khukula obuyanzi. Naye ni lazima sibiri- lazima mbu nori nako kalakula ta! Lakini nori nako nori omundu wo- khutumishira machesi ko- khwibulwa <hesitation> mwanefu omenya sa ne- rianga bulai no- oumakho wasiwasi ta! Vavola <hesitation> kwana kwani kulyaa nyasaye yabere yakumetakho emiaka kwa- kwamenyakho- o okwano okwo kukhonyanga mumakhuwa manji. Kata nori na mapesa nisi- wamenyao angoo ta, aundi wamenya elukulu. Batukha bakhupire lungunya bakhuborera baye mwana wa nani waurirekho ewefu eno nga ka- fwana, no- obarecheresia no- obaborera bana befu sialo sitinyire lakini muri- abandu banje rekha siesi ndabarumirakho shindi nashyoo muchakirekho. Olanyola sa ni- wakharuma mang'ondo ako nikakhecha nonyola bene bakhuborera <hesitation> basi <hesitation> olola nani akhurumirekho mang'ondo, lano abandu bandi banakhupiranga chisimu baadaye bakhuborera, <hesitation> ori wakhola rikhuwa ria maana sana. Lano onyola mbu amapesa ako kakhukurire obuyanzi. <noise>